Awla dhga moa vki inv, embme, ibu endhga koko la azhagi mbo mbze izi bos ŋwo la kpo utmu ta moa ba ka ŋwo boŋ si algo da moa la ngli boŋ kpo ta moa, moa yi ŋwo wo adimoa, moa yi ŋwo wo anaŋ moa env mbze ŋwo si algo da nhanye he aki aki eka ba ŋwo mbzi nha ko eka ba ŋwo mbzi nha ŋwo nha nga a nha khre ba mo awo bu, abu ba ngwo kpmre nha ghba ŋwo mbu nha mbze ŋwo la gbakpu ibi mbze ŋwo sa si danha a dna kayi roraŋ a gŋo izi adaŋ kala iphii daŋ a gŋo iphi adaŋ ayi la adaŋ bahe a ka ŋwo sha a kpha ba khre vge ŋwo kakahe lo mbo moa ya si endhg moa endhga mbo ka lo khro moa endhga ba endhga ŋwo ba nha shiri endhga ba endhga banha si endhga mu endhga endhga kanha shambo ba ka ka adi moa tsipi oa gbo izi bma mbo ba tspu ow baŋ dzu zu moa el eka baŋ el le bhga ba ubzu moa nha zu moa ba ghhhre ekaka he lo mbo koko moare la si also di kokownumun ba num ŋwo lu la kokokokoko koko ba ka ŋwo tsipi ghu ŋwo yi me le la ŋwo si algo ngi osi ba mbole la ŋwo mbzi nha da bmi ta ngli aha ba khre ba khre ba khre ba mbo owo ba koko wo gŋo mbo ŋwo mbzi nha bo mi uzgi huhwin mame gbu odagi mbo a yi la daŋ wo himbo ayi la are baŋ yimbo a ba si gŋo mbo kalo ebu eb. Kpo mbo ekaka hebo ibu moa ondne e moa ondne moa moa yi mo owo moa ondne mahwon moa yimo ma hwon mbo mo ba idzi ba mbo moa moa yimo o ngli l ka ibu e gŋo iphi ae eka tspi aka daŋ aka bm wo gŋo ae wo azhen aka ŋwo tspi chukusi okhro kaŋ wo ma ayi okhro kaŋ woma le edhgou moarehwin ba moa wo tsotse la moa lo. ŋwo shi nha ghre okhro chiiki a yi la usku hi wo kaŋ mbo yila ondne he wo kaŋ mbo nha mbo okho gŋo zga odhga la ŋwo adaŋla zi la nha mi, nha mbo zi la ŋwo me lu enfmo ibu o wu hi moa si inu zi mbo moa si koko mbo zi mbo owo le moa vki lo vki a koko dne koko kpho gŋo mbzi gŋo opkpo okpoh ygi kso ba also mrye arii algo ghre isi o gŋo mbzi gŋo ba also khpa yi la a dime si ema chki si ba bo ri mo he nha ba ygi kso ekaka helo mbo endhga ŋwo si endhga ŋwo lu oz oh eneme gŋo la moa ŋwo gŋo kpha lu eggon ŋwo lu endhga gi ŋwo bo in eneme moa endhga lo moa si moa ghre ibu ba ami woma ŋwo lu la moa khabo ekpla chki win nha klo moa kpho mbo la moa khabo ekpla chki win nha nha klo moa khpo mun hwon mama moa khpa hwo nuŋ kyekye kahe lo ŋwo luma moa tspi moa kpha tspi ŋwo luma moa vhen tspi akuŋ moa vhen tspi bu mbo kakahe lo ŋwo ibye akla mbzee abatmu mbole ekhro mbole makho ŋwo ba azu abu, abu ovhu abu kph khren nyonyen yi la mile la ŋwo la nha vhu ibi. Ibi akla he nha mbo a yi ibi akla moa ibu ondne la ibi akla moa yi moa abu a chku ebme mbo ambo abu ka akpeh a chku akpeh abu ka makho a chku makho abu ka ekhro a chku ekhro abu ka ingb a vhu ingbiambo mbze le sheŋ yi ba lo yi eda ibu mbze vhu inchmu ambo ŋwo lu la moa ondne abu mi lo eh eka ba ŋwo bzu nha ta ha a kpo utmu la egba ba moa lu la nha abu mbze eŋo eggo n abu mbze gŋo nesla abu mbze gŋo neme ibu da gŋo eneme shik kahe chukushi ŋwo lu la abu eme vhu ebme vhu vhu vhu abu nha achkku ebme meme a vhu shu ŋwo ba han nga nha ba gi abhgo nha la koko ngyi nha kpha chuku koko ba chku ba chuku ba chuku vhu si ba ŋwo ba hani inu mbo ibu kpha chku ibu la ebme la koko ah yakpla mbze moa wo ibu aama ba si rii ekpomo tsotse la moa ŋ mbze e inu enkhu mbe nha yi ah da swo moarehwin mbze yi khren ayi khren ba kahe ŋwo ka enkhu enhgo akpatspo chuchuku wo he mbole angba chki a la kpo nga dwo ka inu dko mbole angba khpo ŋwo kpha kso mba inu lu dhgo mi inu. Le edme ŋwo si also si da moa moa la rii zo dnadne awo inu ŋwo si ŋwo la bhga a han aglu ji nha a ba zi klobaghre he tsi a tnogah la ka adaŋ wo ondne me nha ha si algo dimoa ŋwo ta nha obhgo mbo nwo ba lu shi ekakahe mbo ŋwo lu la groou nha mbo ba khren ba ba rii also eka ba moa bzu inu eka moa zhi tspi moa ayi la adaŋ wo he mbo aka rehwon ba are me lo a wo adaŋ ba are me lo bhga si also dan mbo ŋwo kpo ewumeme zgi vhu gbu ondan ki mbo ela aba ibu boŋ mbo a mbo ŋwo bhga la si also di nha ŋwo kpha yi ta bhgo ta mi le eka gŋo la bhga la bzu nha nga ŋwo kpho ka nha ba khren ba mu tnotno kahe ŋwo ba si also si di nha ariii hwonga ayi ble la algo wo mbze dwo kpho ta ngli la ibu ŋwo are lo wo inbo ŋwo sa si nha la nha ya dzu kophu agbi ekpla nha nha ka agbi a chuku lo uchuku da nha dzu ebyi a hwin abyi mbze a bu mbze a vhu iibii a vhu a taŋ lo mbo a vhu si zga ŋwo are lo ba aghre aba tsa a sko lo a si a awo kaŋ sko gbu ba ba ba gbu nha sko ba owo kaŋ sko ba gbu mbo a ye baŋ bhga nga a wu kuŋ ji doro a wukud jii awo a wukuŋ ji ŋwo ba ŋwo ka tsi mbo a zi gbre kopho ema lo abliba wukuŋ ji ŋo ŋwo kabmeh nga ŋwo zi la nha la nha a si ŋwo khrekhren ghre ibu bma bhga ibyi lo tama mbole bma rackre ema mbze ŋwo ghre ngga ŋwo ka ibyi bma bhga. Mbole ŋwo ka ibyi mbze wohi nga ŋwo bhga okpohwo ibu endhga mbo moa kpha si abme endhga di moa endhga ebme ba bwre moawyen gi dhga ibyi <hesitation> abu mo ŋwo vki hwo ŋwo tso moawyen gboŋ si moawyen ebme mbo gboŋ si moawyen koko gbon ibi koko raŋ taŋ ibyi ibu mbo kuŋ wo dze special meat eraŋ tn eh ibyi inu e wo oraŋ mbo tantan ŋwo vhu inu wo si inu shi di ashe wyen gŋo la ba mble hehe ambze klo egoa ka ŋwo inbo inu anyi wo moa si di gwo ae shagbu umbugu moa eggon ji abmi la ebme ŋwo gbu umbugu ebme moa sa lu ebme ekru mbole enghga wo ma mbo koko wo ma mbo owo lu ba ashe dne ashe moa here ebme moa hre koko algo she ah chukushi algo he lo moa riii moa kayi la raŋ oraran la inu yakpta la ba lo kpohwo ekaka ba nwo du la moa dzu nwo du la moa nga ba ŋwo gŋo raŋ ba moa mbo oran gŋo ibu nha mbo ba ŋwo yi ŋwo bzu abu huhusin hi ba bmi yi okhro chki abu ba lu ŋwo ma khrekhre ba si ŋwo khp ŋwo hre agban si zga a yila ama adaŋ nha dne wo he a dzu khpo ama mi tsa omba gno ba ŋwo nga a tso ma dwo la da bmi yi m nha mbo zi la ŋwo bmi mba ba dme ŋwo ba dne nga a yi ta bmi wo dne amo a zi nha nha mbo zi nha mbo ghre ya klo embyi kun moa si algo da nha ri nha mbo zi klo embye kaŋ. Ayukpla he muye owo omb bamoa vhu ebme, ebme o ba ŋwo gbu omba fru kahe moa fru kahe moa kla moa da moa wa kpapka a sha tsi eka omba ogbu ogbu ba moa sa si moa ba tse aku, moa vhu moa ta aku me me a chuku algo agbi a chuku moa kpe eghre a chuku moa dna algo ghre si dwo vhu moa mbo le brim rii mbmi rii mbo ŋwo vhu ebme ta ako nga toh sa tse eka omba moa yla, ayla algo agbi ŋwo hwi ebme akhp a aglu akma ya ah akho abye abye la yaya abye kikpi mbze kahe moa sa si ukhu mbo tani toh o me lo mbo sa hwin bmi sa hwin owlama bmi vki ekame nga bmi tary toh ayakplo ine lo kphow mbo eka ba yi wla dhga ka are tspi moa ka ŋwo are dhg are tspi eka ba okhro gŋo woma omba nha moa ka nha iphi egahla gŋo moa nyii lo akmu gŋo moa sheŋ yilo omba nha moa ka nwo nga moala adon dne wo moa yi ŋwo mbo ŋwo wo adoŋ dne moa mbo e nyenye hi ŋwo la si abhgo gŋo ba suskuŋ la moa moa kipho oha anyi mo moa shma are hi moa yi nha mbo a si bhgo ba si aka moa ombze moa kha fa ŋwo moa yi ŋwo mbo ambo owo boŋ wo a di moa ngyi eh moa kpha nmu ubin mbo ŋwo kpha zki abhgo eghgo eghba boŋ moa moa kpo mbli ka nu moa kso tagba nha ta ngli la nha mbo dwo wo a doŋ dne imbole ŋwo da susku la moa mbo mbo chinchan la mbo ekaka he lo ebyi mbze wo lga. Dwo wo adimoa dne mbo moa ŋwo ta ngli la moa mbo bmi mbo moa ba dzu kha la nwo ŋwo kpha nyun kpopo ibu mbze ppma la moarehwin eka moarehwin mbo awo arehwin mbze won won anyu la moare awliya bwo he dzedze geyi awo ama chiki abmi moa tka mbo ekaka he lo mbo ewla endgha mbo wo ebme mbze ŋwo si nha ta idzi hwo ogbu omba baŋ ba nga a fu yi chu eki dne awo akho chki aku mbo a kli du aku mbo nha de aklo wa oghgha iszi sha ekaka lo mbo endhga ŋwosa si endhga gbo endhga dzu ka are hwon nga ŋwo ya kposhi gi agi mbo nga a bli ba okhro gŋo nga mbo ekplo dzendze moa mbze l vki moa zagi moa a glumihi ŋwo moa kpo utmu la lo uchuku da lo si moa a kpohwo moare a siama chuku uzi mbze mbo msa yi khro mbze ayga me ba kpukplu mbze wo ma mbo kyekye mbo kahe woma mbo moa dno la dno ayga melo moa zi uzi andhga nkliye mbo la zi sko dwo khre zga he ta khro chki angbaga mbole akubi mble gbudi nga sa sko ghre nassarwa eggon <hesitation> uchuku.